لو اخطأت بحق شخص بيصير تعتذر له، ما في أي مشكلة عبر عن الخطأ الخاص فيك بشكل صحيح، اعتذر له، وبرر له كيفية فعلك لهذا الخطأ لحتى يسامحك، ما في أي مشكلة في ذلك كلنا بشر وكلنا بنغلط بس الصراحة واجد حلوة لحتى يصير التسامح.